Skóóter kan tí tsúan. Kepa hni'ni motor hi'ani a, tsu huilir kan tímei ang tí hi'ani. Tsúan skóóter hii <hesitation> mun lakal nantei, mun naya, tsua zók nante pon a osama. Han tsua vilvanan pon mun angaytam lawa. Motor lian te ajen, kar te ajen, mun a osau vilwa. Tsua vilvanan a osamani. Pechol te po a hekfa klem lawa. Tsuan man lai <hesitation> a mi kan tí ang mei skóóter. Ti ani mei tó lawa tun ang laya, tsuan skóóti te po kan tí vea. Tsúng te tsú, tsua vilvana a osama. Mei tia lian mi pakala. Arim emani, tsuan kei maa ka tí don, ska suhi don, tsuan. Kan tete txangin skóól kan nantein. Min tsuay txina, tsuan alau tia te po ani pon <hesitation> kan nor. Kan nor vea mei txina. Tiang te kaa angayum vea eme maa, tsuan skóóter tí. Tsuan agri rung ker hii, vilua, te alau lang vea txina ni. Adum te po a oma, rung txang txang te om toa tun laya, tsuan. Tsuan motor lian ai, tsuan arim zók txina ni.